hiitati yaani dufte uftegemeatin paka won kulli banno won kulli qabannon unum itatii? Saa agar nam tajiri haman dande <hesitation> uf tegemmee ak dira ijete won inin fed kulli midafetaa woni in hinkabn hinjirtuu, wonin dag kadet hinjirtuu inama dibbin kar kabaa karit isan sun won kulli ir ijjete hinqarqari inama fulanii dubatan won akanantunwom itatuu dandete dandete abasun unumqarqarti.